जस भारत मुंज होन सो पारोधोगी सबसे बढ़िया होन.जस हमें खेतो बड़ी करू तो का होन पोहिले तो किशन अपुई भाओन ता खेत या ईब मशीनो गी आई। बिज भी आपुई लाँन ता या एला सब चीज़ की मशीन लगी आई। तो जब किशनोक रोजगार नू भेटला तो किशा भूले नी मोर्डे।